Kopänista'p tzyätä ijtyajpa, jyamyajke'ta toya', e jyamyajpa toya, nämpa äjtzi que bueno nkentä'u'at je wakas, wakas e ka'tzyäkpa'äk tzyääátä ijtyajpa nta't nta'p syunyajpa ku'tku, nta'p este nta'p nta'p wijtyajtyo'pa, jentyi jentyi este tänhnayajpa juwä ijtyajumä pe'tzymuktäjkojmä o so'kotäjkojmä jentyi tänhnayajpa y nä näijtya na nä'ijtu'k 'yune ma' maa puti'k je 'yune jyamyajpa toya, tiko wejyajpa, pä'myajpa, e jyamyajpa nä nä toyu'k nä nä nä manhu'k puti 'yune, je o o nta o nta nä ku'tyaju'k nä nä nä toya nä toyaj ajku tzyek jyamyajpa, je jet'tya'p äjtyäsyetä pän pänsyetä y este je jejtzye pänsye pänsye jyamyajpa jyamyajpa toya', nä nämpatä äjtyä que que nta jyamyajpa toya', nta nta tzyätä ijtyajpa, wäjake wäjake jyamyajpa toya, tzyätä ijtyajke'ta, tuwi tuwi jejtzyetike, jejtzye jejtzye este tuwi' e ma'spa'k kyoso tumä tuwi' jentyi jäks jäks'napya o ka ka tyikpa tiji'k o ka ntijkapya je kyä', katä kätä je kyä' o kyoso katä ntijkapya wejpa, wejpa jä jäpya Este jyampa jyampa que nä toyu, y tzyääätä ijtyajpa tunhnayajupä jejtzyeti ijtyajke'ta, jyamyajpa'ajkä toya', este toyajpa'in'ajkä mya'si', y nä pä'najyaju'k 'yune, nä na ijtyaju'k 'yune jejtzye tänhnayajke'ta nyo'syojmä, de je ijtyajumä jenä tyumämä ijtyajpa, jnä jenä este nu'mjäyajpa, numjäyajpa wa'ku wa'ku ijtya 'yune, jenä kyenyajpa, jenä jenä jyamyajpa tooya, jenä jenä ijtyaj, este pä'najyajpa mumu 'yune ojwakpä'yajpa tzyek entonce jyamyajpa'nte que nta'p nta'p nä mas toyaj, e pero wäjake wäjake este tumtumä kopä'ni 'yispa 'yispa toya', 'yispa tzyätä itpa nä jyamaju'k toya', o ka ka'yajpa ka ka'yajpa tumä tumäpä 'yune e nkenpatä jäyajpa, tzyätä jäyajpan, nta äjtyäsye nta äjtyäsye este ee jäyajpa, wejyajpa nt, tuwi' o anhke anhke tipyä kopät jäyajpa, nu'mjäyajpati ee jiko nämpa äjtzi que ee 'yisyajpa toya, tzyätä ijtyajke'ta.